<noise> Mbote nyako e <hesitation> e dow leydi ɓawo juri <noise> e tawa finni, e walla finni ɓallugol, walla finni leɗɗe ɗun matirgil e wannan urgol finni.